Zaho zane ty sakafo nohaniko farany teo zao balahazo naho vanemba. Ty fandrahoa balahazo naho vanemba zao le, tihy hoe balahazo i, i piky balahazo i, i vita piky reke arotsaky balahazo iny. Asia soroba, sasay soa ka soroba e mba hanoho aze eo le sambe moharo masaky, le samy hany. Zay ty f- zay ty fihina, zay ty androany